Nuu kaa, nu kaa este jiniyo nu in ta’a luliyo jaa ka kuiii ji jaa naun kue’e ka taiii, jaa kuuichi’iii tua kuniii keiii staa jaa kuaayo jaa kee nayiu liliun chii sa’ayo inn ntucha minu pues este xii nu nu nchava’ayo in chuuki luli jaa nchava’a mayo yata veea criollo achio sa’ayo in kaniyo kitiluluin te sa’ayo in ntucha minu luli te ki’iyo jini na keede nani’i fuerzade este kiti luluin chii vaa tu kaaye xaati tanaun chii naun kayeti chii mani nuni luli kayeti te íoo este, ioo va’a kuño kiti luluin te yua kaaniyo inntee sa’ayo in ntucha minu luli xii ñavayo inn yiki nuu itu, nu nava’ayo inn naña yatu veeyoa nu ñava’ayo in tíxí nuu ituyo yaa xii in ntichii luli yua nteyo nu ituyo nu tuu inn ntichii luli te taayo nuu, tallo nu caltute chu’uyo yaa nuu chi nuu ka, nu ka kuitade jenade te yo’aun jatu, jatutu chiiiole xii naun kuu maate maa chu’uyo este ya’aun nuu te, tinanani ntikini, ñii jii este. Inn minú yua taa kua’ayonnu te taayo nuñayo, taayo yikiiyo, taayo ntichii, taayo este naun kua ni ni’iyo jaa keede jaa nanani’i fuerza de te yua kua’ayo keede chii, ma kuayo chii chuun jaa kuyau, jaa kuyau te yua chii kayee xaa tana kaa yee te tuu ioo va’a kuítí kuuñuun, tuu asu yee kuñun, tuu asute, va via’aga sa’ayo jide te inn ntucha cal, ntucha minu este chuun criollo lulia, sa’ayo koode jenade ji, ji in este sa’ayo ínn tolitriu, trigu yua koode te na va na nañi’ii inide jenade te sa’ayo inn este jaa vixii, naun jaa vixii jata’a ini made te yua kuntayo koode, no va nantuvade na na nakakoo na nava jii ntucha na koode, te ntucha, skítí ntuchaun te na koode chii este va ñu’u vichi nu ntuchaun, te stíkíyo ntuchaun te na koode yua este yua, yua jaa va’a kuu yua ntuchaminu kuuñu jaa ranchua yua kuu jaa va’aga.